Igny zany ro fahenoany la maheno feo lavitsy i zay, lafa ranga i sofony igny a maheno feo i zay, ndaky da amin'ny firy metetsy amin'ny firy metatsy agny la reny.